دو ہزار انیس کا سوچے تو مجھے یاد آتا کورونا کا ٹائم۔ یہاں اتنی بڑی مہاماری ہو گئی تھی کہ لوگاں کو بہت تکلیف ہوتی، کتنے سے لوگاں مر گئے تھے۔ ہمنا سب جنے گھر میں ڈر کوں بند رہے تھے۔ ایک دوسری کوں ملنے نہیں لگے تھے، باتاں نہیں کرنے لگے تھے۔ ذرا سکون باہر سے آیا تو ڈر جانے کا کہ اینی کورونا پھیلایا تھا اپنے کو۔ لوگاں کو کچھ بھی آشا نہیں تھی کہ ہمنا زندہ رہیں گے، نہیں رہیں گے۔ تو 2019 جو بولے تو بہت ڈر میں گیا سوہے لوگوں کے۔ پہلے تو ایک دم سب الگ ہو گیا۔ سب فون پر ہو گیا، آن لائن ہو گیا، لوگاں ایک دوسری کوں خالی فون پر بات کرنے کے، فون پر ویڈیو کال کرنے کے، نہ ایک دوسری کوں دیکھنے کے۔ سب کے سب لوگاں وہاں گھر میں بند ہو گئے تھے ڈر کے مارے۔ اور یہ بیماری کا کچھ بھی علاج اتّا چھنے، لوگوں کو معلوم چھنے کہ بیماری سے کیا ہو سکتا، کیا نہیں ہو سکتا۔ تو جب بھی 2019 کا سوچوں، مجھے کورونا یاد آتا، اور وہ ڈر میں بند کر دیتے سب جنہ کوں۔